हम्मर देशमे तमान प्रजातिके चिरै मिल्तियाँ। कुछ चिरै बहिरतिती बसाई सरके फेन अइतियाँ थोडी समयके तहिन। आऊ कुछ चिरै जौनकी हाम्रे देशमे रह्तियाँ। ऊ कुछ चिरैनके नाम यी है। मैना, गुर्गुचिया, गिद्धा, कौवा, कुइली, चमगुदरी, उल्लु, मुल्ला, पट्टु आऊ काँडे भ्याकुर। काँडे भ्याकुर हम्मर देशमे किल मिल्ना एक चिरै हे।